أنا علي غير المتوقع أكثر شئ أجيدة كانت كرة القدم، كنت أجيدها بشكل يعني كبير، كينت أحب ألعبها من وأنا صغيرة يعني سواءا كنت مع صديجاتي أو الفريج أو حتي يعني مع نفسي، <hesitation> يعجبني شعور المنافسة والتعاون مع الفريق، كمان أستمتع بالتكميك والمهارات اللي إتعلمتها اللعبة تمنحني طاقة يعني إيجابية وتجعلني بعد أحس بسعادة.